يعني ممكن أسوي شوي شغلات عشان أقطع الوقت. أول شيء أفتح الموبايل وأقرأ باقي الأخبار أو أتابع شيء مثل- مثل فيديوهات قصيرة أو مقاطع المسلسل. بعدين إذا كنت حابة تعلمني شي جديد ممكن أفتح تطبيقات تعلم لغات أو أقرأ مقالة عن موضوع يعجبني وإذا حابة كوني أجتماعي ممكن يتحدث مع الناس اللي حولي وأسألهم عن أماكن جديدة أزورها.